Kene masan nne geta ra tata mpio nee. Nmor achiri so wa yan egeta rah masan berekor arangba baran agba in dorso kin biokpo ocun oka nee mpioyo ca ore mpio oku geraru ka oro. Ebe kragwan bae kra dore eboru, doresoboyo bo ka loo aden loo aden ka jua, oka jule curee ka. Soware-e owa, wabare gbon nsewine curre kayo. owa gbo fima gberenko mpio ba oroo ade. omasan. Okaja ejo nmii, kaja kure dama areni till oken jiran oka jar mmii ra dor so olilo tite, ja miri ra waa, ja nja nye deeye. Oka tere anu oka kei okun, kei akan okun weeh bara ahn masan, kpikpi ka toan. okaja okei kra joor wabe wa gbo un eleye ba le bara joor ra kra tere enu nye deri weeh ekoh yo a bera toin nsan oo, obe be oku bae ton ntito fiegin oo dama bi ba bere chan pie ko abo wa yan si. Oka wee ba nse aba naru naye egeta tarotanse lema tarun mpio kabaraja weeh raoh way lamaru ko yime geta do masun ru ba mpio yo ka oro wa ja enu neer yen kra dey, nyen kra dey wey gbofima. Ofima noni niyoo kara chu eraso fima wey chu oka neer obari kome achura nee egeta njun <hesitation> agbayo ka sinsin osomoni seen nye kra neru ekpee, seen nye kra lomaru ekuun, seen nye ma lomaru ajonu, ba neru ejonu moioyo. Seen nye kra lamaru bae bie njun. Seen nye kra lamaru enu raka na weeh nju yo tere chan nee nsan yime. Seenye kra lamaru enu raka agba kpikpikpi krakra nee kra bo nee raka bonebonegberi obari kase yee bra njun mpioo ka oro.